To wala ni togumun tomi wala, tomi fini wala, komi hapto beso nde, mido <hesitation> munion, to pilli sambumi amidap bitanyam ade, mi humta haji yam sedi gawa amidoram yoba.